iwal so gal obonu nu ham meren si maker iwai soga l oval nuonu obo ma idazirila mpoma nu so nu onu ijila nde badu ogor isina qwar quar oro nde bador babia ka nu iji ba oquar iwen kpoma kebo nu ijila nde badun oquar iwenuran iwai iyajile iwai yesinamel ovol nosonunu iguru zurun nhan guru iguru the iwai izura akbako chi iguru zuru nhan jinu r rumuyin yeri oha merun mejirika iwai sogal nu onu ijila iwai izo wen okunuka nu badun chi nu nde berala bokoko jiru ndebera be wen oval ojul bet idazirila be l lji lwao lwai ye mey ovol nu sonu onu ozi han guren iyozol oboru pal i quargal okworo iye jiiwan ke quar guar oro si esangal nu oro okuku zen omohan iyo guru iwai ke qu ar oquar nu oro oku ku ke isi okan meru megeri ka nu iwai segal nunu obola iwai han bul mk pom osununu ohantal iben nu iyan nu hun ben nu iyan nu hun iben nu iyam an nuturing godonwo mpoma mpoma nu si i nu onu inewen bodon oman inewer iruru oma nde badon wonnal bennesi quick kela meren mpoma so gal nu onu an i wero i wai sobo nu i wen i wai iya kanuba nubo mpoma oma kiam mewerun oyamegam so mpoma sogam nuonu na obaruru mpoma sogal nuonu so iji iwai iwai ke ye ye shinin aker ikanu ituruu oworotan iwai ke zi iyor oworo si iwai kam zi masila idaziri idaziri nu oyoma ndabadon nu howen mpoma nu soba inewen bodo inewen bodo agologo nu remin kam bohan makaru nu yin weru iwai